Arawap ageng'e, arawap aeng, arawap somok, arawap ang'wan, arawap muut, arawap loo, arawaap tisap, arawaap sisit, arawap sogol, arawap taman, arap taman ak aenge, arawet ap taman ak aeng.